Lôko turo tîyidi aši nurã gunna morčunu ni, tani gunna tudoboru ni yunu kohurã gunna ndû mannu kohuri nuroo mannu toguhú. Aši nurã gunna morči, to koo di odu bizi ni li du asar ni li de yunu gunna zonji. Ôroze nurã ni yunu tarã gunna du bizi tobus, ôroze nurã guru ni čado, guru ni morči. Gona nurã koduro kora gunna bî čubu, ña nura ni ña nura guru gunna gûdi čoobo, yina nurã de kunu kunu du gunna zonjidî, yunu nur gunna morčịnî tani gunna aši mortiyi. Ndû mannu yunu kohuro tohu tooni wôzortudu ni bibidu, kôi taa odu de yunu de kôuldu kohurã gunna tohunó togus. Ndû kohuroo mannu yina nura zaga ŋgo koo tohidîe yugó, bu lau tidedu ni erediã nura kua mannu mûuru lanurã mannu wô bari-ĩ gunna čôhuri-ĩ čubu. Kodeĩ a kamadu-ã wečunu bari dunuwo yusobú, Dazaŋga-ã yê Kamadu-ã yê bari-ĩ gunna čubo. Ôroze-ã buroĩa-ã gûduyuo, wuni gali tûrgudi togusoo ni gûdi čoŋgi, arru gali kokoruo ni čoŋgi yaabi-ĩ di luwo yina čîkã mundu gunú. Kôi dor hundã ledudo tûrtu togusoo gunna yugondi. To koo di tîyiidi yunu gunna morčunu ni yunu muro su tigirîe yugonnó togus. Yinia nura tarã gunna čočol nuru ni karahaĩ nur turo maar, karahammi muro dahu-ã yerčunu ni wôku čuruudo togusoo mbi ni budi čagi, kasugu gali di ni yûgurtonú to tûrtu du tîyiidi karahammi dahu-ã tobur. Zonji su de zaga dôburdiriê yugonnó togus, a di karap muroo a di zonjini, to di ñammuroo to di zonjini ôrozie-ã kohirî tarã hîu kunu kunu du, kunu kunu du hidiri čîidi mannu yinia tarã gunna kubu-ĩ hi busau bos odu hôkorniri, hôkorniri lobtiyinã ndû yunu kohuroo muro suru-ã nurã, yunu sûgoi ôwonni tidedu ni bari dunar. Bari dunnuru ni bari to baptorru wôku guniriê togusã yî-ĩ ônuri-ĩ li, ônuri-ĩ tuhodiri-ĩ tigiri, wečunu ônuri dunodo li ni bari a kiši di čî gunna guyi. Odu lau tidedã gunna yunu turo ñammurã gunna yiginaĩ asartidini bes, ndû kohuri nuroo mannu <noise> to koo di čî <noise> odu de sûgoi tîyi ni zaga naduo ni anna landa nirîe togus, ba nurã ni tuguuru landaniri aũ guru ni Mayaĩ tiyenno, aũ guru ni giĩ tiyenno <noise> aũ guru ni kayi su kônirie tiyenno. Aska tiyenda ni čûo anna arma tiyenda ni čûo, gona tiyenda ni čûo odu gunna doo ni anna landa niriê tudogus. Sûgoi tîyi ni <noise> landa nîri loptiyinã mannu yunu gunurã gunna kôi toburo wôzortini <noise> yunu nur maarã gunna wôzortini <noise> čuriĩ <noise> du tîyi. Yunu yibenurdo togusoo gunna maana-ã ôwonni lôko aši morčunoo muro kôhi kôburo hunã ha su tigiroo ni too ni buroã lidu tuyoopi too ni ôrdi li čub magulamnji gunna gudiyi. To koo di tîyiidi <noise> zaga nadoo ni yunu tani daaraã togusv, <noise> odu hôkordiri hôkordiri loptiyinã êriši yusu či, êriši kohaar, êriši-ĩ hi tîdedi tîdedi tîdedi larda guda tided. Larda guda de ŋgo kôi tigirda gunú, kôi to mannu tigiri ni ôrozi baradia tigiri. Horkusu kohuru ôrozi guniriê ŋadi tigiri, anna numo môore-ã sûgoi ôwonni tani hi tuyudobiê horkusu kohurĩ gunna čaktuyundu ni yunu nur kohurã gunna dikindu kediyindîe togus, taa odu yerduru ni <noise> ndû mannu tarodi, zaptudunu ni zaptudu ni kôi turo tigiri, kôi gudi aũ gudii tigiri. Aũ gudi-ĩ mannu horkusu-ã tiye čîidi aŋgala nuudu du tuyubi, aŋgala du bes zo duna-ã tuyubi yunu kînniĩ tiyenoo gudi-ĩ tiyenú, to koo di tîyiidi lanurã yum turo yaaru tided. Yaaru lardu sobar, sûgoi zaptudu numo tigiri. Numi-ĩ tigirĩ anna ŋgo de tani kua bizida tani kuã gunna yerčundu burba yundudo, anna ba nura čîka gunna obudaa nura mia yê dômure nura yê dîhe nura yê anna-ã gunna yerčundu burba yundu ni de yunu de kôulu mura yidadunó yugó de tigiri mura ha kûle he kônar, mura kûle he kônurã dahu-ã yina nuã ŋgo lôko tamma odu dûli di orronumodi guru ni kidesum guru ni buroa-ã ha yem guru ni yina-ã ha yem tuyundã hugura ha tiyendî čî. Odu oor kizenu-ã kôi to di mazun tîyiidu ni yunu kohurĩ gunna hananurú ma nirîe ni maa gunú dî nirîe ni dîi gunú ôro nirîe ni ôroo gunú wô nirîe wôo gunú, kôriniri de yunu aũ de tiri di čuruudo ko, tiridi luuro ko horkusa nurã gunna hûuga tohudu ni aũ gunna su tiyigazi koo di su tiyigasî ndo yum turo togusun. Yerduru ni bûni ledaar, ledaar, bûni-ĩ leduru ni yernuru ôro kôikoi hunã yî maaru horkusa nura kohurîe niri ni yî nur maaru bûni nur yerčunu ni du kûloktu. Doŋguluo diki kûloki čoŋ, odu de ndû yunu kohurã gunna tohunó di buã odu yernuru nani tidedu, tîšu nani ŋga hôkornuru yunu gudi kohurîe noo nû a tûrtu du tani hi yunuduyundoo, yunu kohurã nani tohunó toguso aši a koo di mortuyunu kôrigo tudohoo zondu nar. Tidêie tidêie borsu du ndo numi-ĩ di yiga luar Aturas, Aturas tidedu ni odu gimia nura mîndie yeburu yoburu ni, odu kômmaa Aturasua. Ôrozie taa ña turo turonna taa čamuru ni kudunirî kudunirî tîyiidi, yum turo Turki-ĩ li du tobur. Turki li ni guru tûtulčî gûi yugobo, guru ni yugobu čubudo, guru mumukunno. Yum turo tigiro de hûdi-ī gunna bûgi hûdi-ī bûgi togus to yunu tani muro haduroo tohîe gunú kohuroo ni togusîe gunú kôi a tiri kohurã manu ôwoni toguhuná aši nurã do odu morčunu odu yernuru ni ALLA ha landanuru ALLA ha landanuru ni kubo kideŋuru muro hi landanurã, odu îlim gudi haŋaar îlim gudi su tani kohurî yina guda bîdaar yina guda bîdirã manu dîne a nûu-ã hakua ni čûo anna dôluo ni čûo odu yunu to yibenuma mura hurusčundu njoŋgi yunu kînnimmi mura njoŋgunoó njusopú ndû kohuwo mannu labdûi hundu ĉî. To tûrtu du gûrtuyundi yunu dahu maarã kubogo di tobuzi tîyide yugonodi ahîr hunã tohã sûgoi yenaar êrski gudi kohaar êriši to di mazunjîn êriši to di tidedîe tidedîe borsudu. Êriši to dogu lardu naharaa dogu tided, êriši to di yina guru gunna haŋaar, haŋuru ni kohurîe kohurîe borsuu du tiri ni sûgoi yerduru labaa nura guda hiduru ni ereda nura yibenuru ni yina nura kôhuri kôhuri lobbtuyunu ni aū turo li su zod kôi a kôi taŋuã ndo su nubo mozuni yina yibenuma nuũ gunú tuyunu ni tuyoŋu haga ted, hagu-ã tigirī nuu gunú tuyuo. Yoo to nji tani a kor su yina yibenuru ni yunu nurã ndû ndû su yunu haŋirĩ nar, de ndû mannu haŋuú čuo, diŋuũ ndedu hûugo to koo ni nar yudurú kazurú yire tigiri durdi-ī hi landanar a koo a koo tudogusudo yerru! Te nar, durdi-ī yuhadia na kômiĩ čî neroo mannu su yunu yugurîe odu wudu wudu du budi horkusu kohumo gunnoo yunu turo haŋîe yugó tiyi <noise> odu tîyiidi. Gali horkusu kohuri wasaga tiyenu ni kômma tigiri sarduru maar, horkusu-ã kohuri nar. Sarnuru maaru ni hokusu nur bôdinuru ni kohurî tîyuo su susa nura zida mûar, susa zida mûurã de kôi durdii-ī mbo mannu durdo ôreze ni yida, ôune ni yida durdi-ī ôreze yida ôune yidī kôi muro ndamuũ yunu turo yibenumo tûrtu togusoo, yunu nuu gunú, guru ni ôune hunã čubudi guru ni ôreze hunã čubudi, yunu kohurã gunna hulu hulktiyindi, to tûrtu du luar. Yum turo tigiri ALLA barkaanji nar, tani kôi temma zamuru ner nuru hadar uū nû ôwoni su čî. Tanii yunu su haŋirî tîyide ni yugó, yunu kohurã gunna, lugua ôrozee yê lugua annaa yê to koo togusoo nubo de yunu tamo yugó čîidi anna-ã ôune nê nuã haki čubîe haki nûŋurú ôroze-ã nua čubudîe haki nûŋurú, yunu a mbo nubo nabu tohum, to koo nuru hadar. Odu to tûrtu du čî muro yuhadi nani kôiĩ gudi turo tar neri či kômma numi-ĩ du gunú. Norkaa gunú dogu neri, odu dogu du teîe mannu ndû suru nuru njenoo mannu du kûdukudi gudi čî, dogu du tewo mannu ndû suru nuru ni, dahu nur dûli yeru ni gudi yo či, to tûrtu du luuru luar tided. Tideî tîyiidi tiri-ĩ hi ômuri turo duraar, unda wosuni či, wosu nar, unda ŋgo aū gali ni yuna guru taū ni mari numa hûi-ĩ orko numa du tunda mannu tobusî tîyikiidi nû de ndû mannu taú hûugo huraa ha bula nua unintelligible ndû yunu ndohã tiyi a muro dîne-ã aski ni njohi. Ormo ni njohi, bizi tuyubabu ni aši nurã morči tani gunna aši nurã hûugo di tedu ni a tûrtu tudohudo, unda aũ a tûrtu ndohudo kor du tani hananurú, to koo tûrtu togusoo zabtundu nani numo ndurã lukar numo nduraã horkusa ni kînni kînnie čûo yina daama kaa ni yibeniĩ aū ni yini njinîe yugó to kuĩ horkusu kohūwo ni gûro ni gali di haŋiī numa ndur lukar či <noise> odu numa nur yala nurã tani yê gunna haki gununduru lukurú nar, yala nuã daha-ã četu ndûroo mannu gali nar. Halas to koo di yugurku yala-ã guyundu ni, ndû koo di sôonar, yala-ã tunda kôi a muro bozîe haki tobusunãá ndu koo nduru hatar, lardu gudi lukuri ni iša ndurã torkuru walla, kôi a di bizi ndurã četu tobusu ni, anna-ã tunda ha mêde tuyuhati, yoo lardu gudi lukar, kôi taa yerturã tûdurie ôwure čû ndurã, kaya ndurã lopčuo, tunda ni loptuyo, turo so yinak kubo yinak, turo so yinak kubo, gunna anja ndurã ni mbo mannu mundu yina guru, yina gôlo gôlo ndura yê, to tûrtu du haki ôroze-ã gunna, lopčundu, kômma haki harukundunó togus ni, bu tigirdu ni, zaga nadoo ni, kômiĩ tuyugusudã nde kôi ndur ŋgo numi-ĩ du tîyikã du mannu muro bulatago togus, numo ndurã du mannu muro bulatago togus, horkusu mannu to koo yugó, de sûgoi landuroo muro dahu-ã čaa du duduyunu ni, yê dahu-ã horkusu čî nduru nuhaturoo, horkusu yugonnó, horkusu-ã yogusu ni, horkusu to yogusu, lau a di guras gurasti yê kudura yê. to koo tuyohî, lanirî de ndo, amma yunu hunã duna hunã, dûuzar, kôi tani yerduru tirĩ haki sûgoi tidedu ni tani horkusu unda tani hi samaha du nani, kaya ni gala orda tawo te, yina guru ni yogusu, to tûrtu du ndo, horkusu ndurã kohudar, horkusu tani nubo hi nerã du gudi haki nerú, horkusu gudi nerú, horkusu a tani šidiyunu ni, to tûrtu yilaadu, yoo šinjunoó odu dahu nuu tiyi tuyuha, taa yernuru ni bîde numo gudi turo tidedu ni yala-ã hûduru ni tidedu horkusu baradia ma haŋurãá du tideî dugusa ôguzuu nurã numi-ĩ wûni hunã torko môtsunjunu dohu, wûni-ĩ kôi torko duruwo odu numi-ĩ gûbtugunurdo gunuú owor du tuduŋos, tani ni loptiyi kadak gûduro taŋa gunna tuzudo, odu to koo togusã yuhadia gunna du, aŋgal du yuhadia gunna ni, šiš nani tûgohu yizi-ĩ hûlčunoo, kûbuli-ĩ hûlčunoo. Numi-ĩ du to gunnoo aũ numo čîdie čudurunnú, aũ buroĩ numo lido ni čindi, yina to koa tiyindi ni, odu zaga nadoo ni, tîš kôi tohi, tîšã dogusu de bizi-ĩ de kôi to di tîyido, zigira hunã bûugo, bôuyi čindi, ônuri-ĩ lanuroo kunu yina dûgule kua ni čuti, de tani muro dahu-ã tîšã noo mbo tîšinoó gali niri, zaga yunu de kôuldu, yidi gali, yunu baranirîe ni haŋuú, Alla laũ tani haki tîšú yûrniri de tûgohu togusã, ̧̧dogusu a kûru kûru a tiyeni, so a zoguruu, huraa-ã gunna bes, yunu kohirĩ gunna hananurdó togusu ni, mbo mannu lôko aši numa tuzoo, ndû kohiĩ mannu yunu tugusĩ, tani lanurã aši-ĩ tuzudo nar. To koo togusoo, odu zabtudunu nani, sûgoi ôwonni kôi yala-ã tigiri nani, ma gudi tigiri mannu suru yidanú, odu zabtudunu ni numa ndur lukaru, numa ndur du sûgoi ôwonni, horkusa ndura guda numaa kohudurie no, kôi a yusu kôrunu kôi to yusu kôrunu, tani laũ mannu nêtiye yidannó togus, yunu nêtiye yidannó togusã, odu soburu ni zaga nadoo ni, zabtudunu kôi yala nurã, hôi ndedã nirĩ na či, tiri aã, tani mbo ni êriski tidedi êriski-ĩ tohunó tohoo, tiri ni numa ndur lukuria, yunu gudi, nûgo yunu ko baraniri nurã yoo taa halas, odu kôi taa hunda čabčundu ni, yina hunda yidadã gunna čabčundu ni, yala odu lukar či, to tûrtu du yoburu ni numa nur tidedîe tidedîe borsu du, numa nur tiro, numa nur du odu de gali nar, yunu gunna mbo mannu kubo Allaa du čî, odu kôi a di tobuzo nuru hadar, to koo di tobusunuũ.